तन त जु मेरू काम छ सु काम ही सारा ये का ही छ सु तो मैं जु एक एवरेज ईमेल कु ग्येस लगोंदु अपनु त मेरी होए जांदी दस या पंद्रह ईमेल होए जांदी दिन की और जु मेरी पर्सनल ईमेल होंदी सु एक दो ही होंद।